ارے بھائی لوگ وائن کا ٹوپک <hesitation> چھیڑا رہتو۔ اب سن ایکسپینسی وائن گولے تو بڑے لوگاں کینڈل لائٹ ڈنر پہ کلاسی گلاس میں سپ کرتے۔ اور بولتے واہ کیا فلیور ہے کیا ارومہ ہے۔ لیکن اصلی بات کیا ہے میاں نشا تو سستا وائن بھی اتنا ہی دیتا، بس ایک وائن تیرا پاکٹ پھاڑتا اور دوسرا تیرا حلقاں پھاڑتا۔ لوگ بولتے ایکسپینسی وائن میں فروٹی فلیور اوک کا ٹچ اور فل ارومہ۔ لیکن میاں اگر سستا وائن کو فریج میں تھنڈا کر کے <hesitation> پلا تو وہ اگدم بریانی کے ساتھ فل رائل لگتا۔ ڈیفرنٹ زیادہ تیرے دماغ میں ہوتا، زبان پہ نہیں۔ میرے کو لگتا کبھی کبھی مہنگے وائن ٹرائی کرنے کا شوق اور <hesitation> فیل کے لیے۔ لیکن روز روز پیسہ اڑانے میں کیا مطلب، سیم نشا دونوں میں ہے، ڈبل پیسہ کیوں خرچہ کرنا۔